Ni ngay xàmmee dàll yi boo demee si buntu jumaa bi dàll yi lu ñu bari bari kii summi dàll la walla nga génn nga xam ne kii sa rakk la walla nga génn nga xam ne kii sa doom la walla nga xam ne kii sa yaay la walla nga xam ne kii sa papa la xel boobu la la yàlla may, moom la yàlla may ganaar bi. Ganaar lu muy doxi si kër yi bu nekk xam na doomam, doomam xam na yaayam. Ni ngay ooyee sa doom ñoom itamit dañuy wax, mais ñun munuñ dégg seen wax waaye dañoo parce que kok kok kok boobu noonu ñuy wax doom bi dana xam ne suma yaay oo na ma. Kok kok loolu dana ñëw kon dana xam ne moom yaayam woo na ko <noise> beneen bu defee fële kok kok du dem bu si nekk xam nga prononcer doom <hesitation> yaay. Waa léegi bu bóofee bu nenee fi mu ko bóofee tàngooru nen yi doom bi daf koy daf koy jël, bu ko bóofee bu ko tocalee tàngooru yaayam daf koy jël muy loolu tam yokku na ci mu xam yaayam mu ngi nii. <noise>